Manurut au, pekerjaan na ideal, ita sama sama manjago diri, ulang saling manjatuhkon antong, sanga songondiana sama sama i tanggulangi sama sama i tanggung jawapi, mula saling manjatuhkon tokkin nai kesimpulanna, terjadi mei, marbadai atopun berantam, harana so udokon songoni, inda u mang- bahat urasa u dalani pt, bope naopat lima adong, sering do kejadian songoni, muda lalu iba tu pt i sada muse au, naso paling suka au nacari cari muka istilah ni alak sekarang carmuk, au paling inda suka, kolo memang merasa salah iba, salah! Pula merasa benar, benar! I do nauboto. Jadi masalah pinpinan niba pettong, anggo sehati iba na sa parkarejoan, satu atap guarna, sanga songondiana pe ulang saling manjelekkan, tagi dei nakarejoi, sonang roai inda dong jadi masalah, samping ni i muse mattong, tar u- tu dongan dongan niba sanga songondiana ninna, a denggan iba mangecek di hargaan kalak, mula iligin umtobang ia pado iba, a de- marsopan iba mangecek, tai muda na umposo dottong biasa dei, aupe misalna na pargiri doau sanganabiaso suka bercanda dimana mana, cuman kadang kadang kebercandaan orang itu kan kebanyakan, jadi makana. Ia terjadi kadang kadang na marbadai, harani aha? Kalewatan nai, harana bai misalna iba mandung matobang, tai ro daganak marbecanda tu iba bercanda nai inda so adong sopan santunna, otomatis kan emosi! Jadi anggo napekerja ideal manurut au songonima, saling saling menjaga diri, ulang antong marsidabuan, ulang sama sama cari muka, sanga songondia baikna dikompromion dimusawarahon, misalna masalah gaji urang pas, ai dokkon tu pinpinan niba! Muda dong dottong songon mandor niba ato atasan niba, tusi miba jolo parjolo mangecek, songondia do bapa cara nion misalna so bisa namaek gaji nami, harana ngoleksai gaji namida inda mancukupi be rumah tangga be, apalagi sannari kebutuhan hidup makin berat. Songgonima anggo nauboto masalah pekerjaan naideal, jadi diutamaon ma musawarah untuk mupakat sanga songondia kebaikanna, mungkin atasan nibai pe adong isia pengertian sanga songondia, au olo tehe baya sanga songondiana usahaon manaek gaji nalai sanga songondia, atopun misalna songon naualami i saroha sanga songondiana, muda adong mattong keluhan niba idokon tu atasan niba harana tong songon nasikola do, nangge bulus langsung SMA iba, adong nadeba tk jolo, baru sd, baru sm- smp, baru sma. Jadi mula langsung iba tu ginjang iba pe mang sala diba, inda i iuti prosedur inda i iuti peraturan, sanga tudia pe iba mula songoni ibaen sude sala dei karejo nibai, jadi mula denggan iba maradopan sude bope na bos ia bope nadirut bigbos, tai anggo na denggan haroro niba, inda mungkin na itanggapi, sanga songondiana, harana jelas dottong torang idokon sannari kebutuhan hidup makin berat makin godang, apa apa mahal magodang misalna argana sude, ulang be ahabe, sawi sajo misalna ninna, kangkung na muli itanom ni petanido, hargana godang ngatartabusan, jadi disamping ni i, muda lengadong keluhan niba tu bos niba sakali duakali iba mangecek, mungkin patolu kalina adong dalan keluarna sanga songondia. Jadi ima, anggo nauboto manurut au pekerjaan na ideal songonima, ulang saling manjatuhkon ulang saling- saling cari muka, sanga songgondia di musawarahkon, merasa keberatan merasa ini, apa misalna uang dalan hurang, <hesitation> i musawarahkon tu atasan niba tong, tai adong do misalna manajer operasional niba ataupun pembantu nia, tusi jolo keluhan niba pertama idokkon, <hesitation> mula ngga dong tanggapan ngoni, iba pe na sala iba i pe, langsung ma iba songoni tu atasan nibai, soalna mang loja au mangajuaonna songon songon, inda dong tanggapanna sanga songondia, jadi ima so uajuon tubapak, pala nasala au disi mangido mohop ma au.